. Nhama effa eh, effa mada areh ma effa che ewop mah za ekpebha nda sef wura ehimannong affah e. effa ham ene dagh eh ohuribi wanii iffa arang ehimonong. effah ekami. Effa hẹ mada areh che mo e dami hogbekwa ewop ofava anonghaya but khe bambi azoha ndomache kami masima enima ehima anonghe enuma anong atok eh. Effah khejibi bi ehima ononghe ohuribi anema akeri abambi effa. Aneh keri ovaa ohima anong. omumeh ofok machiwura oko onong wari ofok omuma moghom ezangha ma. even ikandem. ikandem khe meh ahimeh ozima aghazamaa mbo peh otomo meh onangho ohomana. ohomana mboma tara ekpo mboma p'emeh dumodum mama okhe emah ehochatok dokachi. And khe oboha akhisi e obanbi weh khoghe off obogha akhisi e. onah akhisi odeh, ikandem khibah bii iwobha tara onongha aya e. Anachin gha nghese nghese khe obro gwengho. khe omogwenghi ma se ma obogha am, akhok ochatok onoma emma ochii. Even ekpo p'wura moghohima am, esiroko chiwura modebhi ojii ma ngisi okiemma ononoma and marin dokochi so nghesi kho jibhi bowobha tara anong ayah. Anana china ham effa hezam khe broghibha arankerii. Nghesi beh sonehan beh bubha arankerii, beh hibha echen, beh hibha ama ma ma ehe . Agwomi panong ofara asokoro, otokhode ffabeh amah khibhi khe o. Beh pibha akpen kpong kpong e. Anabra china ham em em em okpen yan mah o? Effa khe-wo pyibhozam. china khibeb ibeb ipyibho pyib. ibeb khe oh! Amankong p'anong ochochii. Amankongho, ah echen oh, arankere ah, khororibe are me bubuni. so offona meh man ghoban beh ekpo dema mbanya ewobha tarara onongha aya gho-oghọm e. obanbi erukhr ezam e. ohuribeh beh pyibha akpen kpong kpong kpong e. behajibhi bii beh wobha tara onongha aya e.